கிரிக்கெட் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமான விளையாட்டாகும், இது மில்லியன் கணக்கான வீரர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்களால் அனுபவிக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் பிரபலமான பிற விளையாட்டுகள் பின்வருமாறு. ஹாக்கி ஹாக்கியில் இந்தியா ஒரு வளமான வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது, பல ஒலிம்பிக் தங்கப் பதக்கங்களை வென்றுள்ளது. கால்பந்து இந்தியன் சூப்பர் லீக் கால்பந்து பிரபலமடைந்து வருகிறது, வளர்ந்து வரும் ரசிகர் பட்டாளத்தை ஈர்க்கிறது. கபடி: இந்த உள்நாட்டு விளையாட்டு மிகவும் பிரபலமானது, புரோ கபடி லீக் அதிக பார்வையாளர்களை ஈர்க்கிறது.